<hesitation> Anjara asan'ny zava-kanto amin'ny fivoarany tegna egnan-tegna manôkagna: mampisôkatra segna, anô koa ôhatra magnano moziky manjary tie karokaroko segnanô miasa vatagnanô de tsy de tratran'ny stress loatra, anô koa ôhatra tie mandokondoko karan'igny afahanô mampivelatra le fomba fahitanô sy fomba fandresanô raha izy.